Zava-misy zen̈y raha raiky mitranga, an̈aty jerinakà vônaloan̈y zany, karàha ohatra oe nisy raha nipoitra tampoko tan̈aty ohatra tamy toeran̈a anakiray karàha ohatra aksidan, karàha in̈y, zen̈y zava-misy. Zay an̈aty jerinakà vônaloan̈y.